Mi emen himbe babal nyamdu mai yeccha am dume be dume be hauti be defi sai minfu mi tefa mi hauta mi defa ha sare.